Ny fomba af-atafavoka ny olombelona ao anatin'izany ranomasina miakatra izany dia izay mahay milomano ihany no avotra satria afaka manatona izay tafo-trano avoavo izay mbola tsy takona ny ranomasina, zay.